රැකියා සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට සූදානම් වෙද්දී නම් <hesitation> දැන් ඇත්තටම <hesitation> අපිට ගොඩක් පහසුකම් <hesitation> ලැබිලා තියෙනවා <hesitation> අන්තර්ජාලය ඔස්සේ <hesitation> ඒවාට ඕන තොරතුරු ලබාගෙන <hesitation> ලෑස්ති වෙලා යන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනෙ <hesitation> මම මේ රැකියාවට අයදුම් කරන ආයතනය ගැන <hesitation> දැනුමක් අන්තර්ජාලයෙන් ලබා ගන්න එක. ඉන්පසුව <hesitation> අපිට සාමාන්‍යයෙන් රැකියා සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න <hesitation> අන්තර්ජාලය තුලින් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් <hesitation> ගොඩාක් විට රැකියා සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී අහන දේවල් තමයි <hesitation> ඔබ ඇයි <hesitation> මේ ආයතනයම තෝරගත්තේ කියන එක. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකට අපිට සූදානම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම <hesitation> මේ රැකියාව හා සම්බන්ධ ඔබට තියෙන පලපුරුද්ද කුමක්ද කියන ප්‍රශ්නයටත් <hesitation> අපිට සූදානම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම <hesitation> ඔවුන් අහනවා බොහෝවිට <hesitation> ඔබගේ ශක්තීන් මොනාද <hesitation> ඔබගේ දුර්වලතා මොනාද කියල. ඒ වලදී අපි බොහොම ප්‍රඥාවන්තව <hesitation> උත්තර දිය යුතුයි. අපේ දුර්වලතාවයන් කියනව නම් <hesitation> ඒවා මම තේරුම් අරගෙන ඉන්නේ <hesitation> ඒවා ඉක්මනින් හදාගන්න මම උත්සාහ කරන බව <hesitation> ඔවුන්ට කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔවුන් අපෙන් ඇහුවොත් ඔබ බලාපොරොත්තු වන වැටුප කියන්නත් <hesitation> ලෑස්ති වෙන්න ඕනෙ.